Mardo sembe je wala dabare pat nyamata nasaraaku ha habre. Wartan mo nangi mo pat fiyan mo ngam o wala dabare habre.